بالنسبة اللي غاح أفضل أخبر عالشخص اللي اغيد احكي معانو ، بالنسبة للرسالة شغلاي طويلي عغيضا ، انت تبعثلو وهو يبعثلك وتالي ما تالي لا انت تفتهم علينو ولا هو يفتهم عليك ، اخبرو وحكي معانو احسن شي وافتهم منو اشيغيد مني اشغيد منو.